Naanga tukaka tondo wandauni ngataka tushandi namaka kaapieleu msolo njilia chapa manzi izasengelelea nani uji injeza fulu vyombo, njelekelana nania kasomecha kulecha msanya kulinjili ma nguvu chikutakiwa ngombe kazi, naendea nai chakulia cha- cham maanguzi <hesitation> nuswaku nwe kawaida katondo na kato lazima aende e <hesitation> siku inakua imeenda ivo ivo.